woo amtan gari kaam hathaa anan yedhe garii kaam kawaidha muu khaa mil hinkhamne muu khuun hathaa anen yedhe kaam mil hinkhamne suun hadhaak kaaa anin kasthea yaani harkhuman buthuu khaa gear khab kaaan hadhaaa ammo gari amtan hares boo kaan kamtan bere fifinyen thaan woo fedh irmuree finye Ghar dhib dhufen dhub dhekhe won dhib gonga hasara dhib ufakayya isisunn hifedhu kaam anin harkhan khabe kasse harkhan dhorgh sunn fedha